Niavinoavy ndreky rô anao zegny niany brô e raha nisy ino ma zalaha, tsy fombanao magnano izy ke i e, sa nahazo vôlamena ve tsy tia hivola?, are aza magnano raha karaha io fô efa hivolagna international mintsy ve? tsy mety e, fa mifampizarà fô problème izy kô misy fô antsika tô olombelogno e tsy de mety hoe misy problème tazognono <hesitation> tazognono ho <hesitation> anah reky fô tsy volagniny amin'ôlo maro nefa fiaigna tô ifampizaragna karahan'jegny fo tiako ambara brô e.